نسقسيه واش هو سوكري دو ريوسيت نتاعه, بارسكو ناس علابالهم بلي الاجتهاد هو اللي وصل بيه, بصح ما يتيقنوش بيها, يبغو توجور يحسبو بلي كاين هاكا ان سوكري هو اللي وصله لهاد الشيء, هادي هي الحاجة اللي غادي تدي الاهتمام تاعهم, هادا هو الحاجة لي تسقسيه عليها